Faleminderit. Ngë di çfarë do të kisha bërë pa ty... mbështetja jote në këto momente të vështira ka qenë thelbësore. Më ke ndihmuar të shoh gjërat më qartë.